komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld heyrum við af árangri íslensku landsliðanna á EM í hópfimleikum kíkjum á á Snæfellsnesi sem fór fram um helgina segjum frá

listaverkanámskeiðum fyrir skólakrakka í Króatíu og heyrum af skipi sem var fest í hafís til að rannsaka norðurpólinn sem fór fram í Portúgal í síðustu viku tvö brons og eitt silfur ísland sendi fjögur tólf manna lið í keppnina tvö lið í fullorðinsflokki kvennalið og blandað lið og tvö lið í unglingaflokki

og blandað lið öll liðin stóðu sig mjög vel og komust áfram í úrslit luku keppni á föstudaginn blandaða

og gólfæfingar og hafnaði í fjórða sæti náði þriðja sæti og fékk bronsið liðið kom inn úr undanúrslitum í öðru sæti á eftir Svíum og eftir harða keppni í gólfæfingum og á

sigruðu Svíar og Danir urðu í öðru sæti í fullorðinsflokki var líka mikil spenna blandaða liðið náði þriðja sæti annað mótið í röð kvennaliðið lenti í öðru sæti eftir mjög jafna keppni við sænska liðið það er þriðja silfur kvennaliðsins á EM í röð en þær urðu síðast Evrópumeistarar árið tvö þúsund og tólf það var mikið líf og fjör í í Rifi á Snæfellsnesi um helgina þegar

var haldin í fjórða sinn á hátíðinni gátu ungir sem aldnir kynnt sér menningu ýmissa þjóða séð tónlistaratriði og fyrirlestra og smakkað alls konar mat en hvað er eiginlega fjölmenning að fólk frá mismunandi löndum kemur hingað í

talar saman við erum að reyna að sameina

að gera hér það kom mér á óvart hvað eru ótrúlega

það er mjög mikið af krökkum

með erlendan uppruna ég heiti Hanna ég er tíu ára og ég fæddist í Póllandi ég

á Íslandi í níu ár mér finnst bara mjög gott að búa á Íslandi við erum að reyna að sameina okkur með því að smakka annan mat með tungumálum mér fannst mjög áhugavert að smakka réttinn frá Rúmeníu til dæmis bara hann er svo öðruvísi það er mjög mikill munur á matnum í Póllandi og á Íslandi eins og það er fleira borðað svona kind og naut eða

Íslandi heldur en í Póllandi nei ég var nú bara í íslensku

hann er hann er svolítið bragðmeiri bragðmeiri hjá okkur nei hjá þeim í Króatíu er nú í gangi verkefni til að auka

áhuga skólakrakka á söfnum og list markmiðið er að kynnast skapandi verkefnum utan kennslustofu í bland við venjulega kennslu nemendurnir fá myndmenntakennslu í skólanum en á safni fá þau að skoða gömul og merkileg listaverk rúmlega sjö þúsund krakkar frá átján skólum taka þátt í verkefninu og heimsækja listasöfn eitt verkefnið er vinnusmiðja þar sem krakkar fylgjast með sérfræðingum sem laga gömul listaverk

krakkarnir fá að kynnast aðferðum og tækjum sem eru notaðar til verksins og læra líka um ýmis leyndarmál listarinnar og mikilvægi safna þau fá svo að teikna og mála sjálf og geta nýtt sér fróðleikinn sem þau læra í verkefninu áttatíu vísindamenn sigldu gömlum togara upp í hafís á norðurpólnum til að rannsaka ísinn vísindamennirnir dvöldu í skipinu í hálft ár við mjög

erfiðar aðstæður forstjóri hjá norsku segir að ferðin hafi verið mögnuð en það sé svolítið sérstök tilfinning að vera einangraður á miðjum hafís meðalhitastig í janúar er meira en þrjátíu stiga frost og það er engin birta á daginn það var í byrjun árs tvö þúsund og fimmtán sem norska sendi rannsóknarskipið

til norðurpólsins skipið var látið frjósa fast og tilgangurinn var að rannsaka bráðnun íshellunnar þaðan það er enn þá verið að vinna úr niðurstöðum rannsóknanna aðalniðurstaðan er samt sú að ísinn við norðurpólinn hefur minnkað mikið og þynnst hlýnandi loftslag veldur auknum stormum á svæðinu og á þessu hálfa ári skullu sex stormar á rannsóknarskipinu margir krakkar voru í vetrarfríi í lok síðustu viku og fengu þess vegna langa helgi af því tilefni

var frítt fyrir fullorðna í fylgd með börnum í Árbæjarsafnið um helgina þar var hægt að skoða sýningar til dæmis

komdu að leika þar sem krakkar gátu leikið sér með leikföng frá öllum tímum þau elstu um hundrað ára við þökkum fyrir okkur og sjáumst á morgun